أول شي أصحى تجريبا على الساعة ستة أو سبعة الصباح، <hesitation> بعدين أول شي أسوي إني آكل فطوري يكون بيض وسلطة عادة، أحيانا أخرب وأكل توست وزي كده، بس عادة يكون بيض، وبعد كده في وقت أسوي رياضة حجتي ما في وقت أروح شغلي أول، بعدين لما أرجع أسوي رياضة حجتي، وإذا في وقت باجي في اليوم حجي أقرأ بجية الكتب اللي عليا إني أقرأها.